Raha gny, ino izy tiky, gn'asan'ny gny zavakanto amy gny fivoara-tegna manoka aloha zany da tsy de mana-kevitry maro aho. Fa gn'azoko zakana zany de hoe amy ze maha kanto anazy zay, misariky izy io, afaky ho soasoa. Ka magnino koa raha gny vatategnanao koa no hatao hisariky olo koa, hatao mba ho afaky ho soasoa, de ampitovina sahala amy gny zava-kanto koa zany gny vata-tegnanao, hikolokoloana anazy sy gny hagnatsarana anazy, mba ho irin'olo sy hisariky olo amy lafiny rehetra, na amy lafiny fitiava zay na amy lafiny fiarahamony zay na amy lafiny arak'asa.